जमीन में एनी घणा प्रकार का जानवर रेवे घणा तरह तरह का जानवर रेवे। जमीन में कीड़ा मकोड़ा ने कावे, अपन खेत में फ़सल बावा। तो ऊ जमीन में नरा सारा कीड़ा रेवे नि उन सब ए ये। जमीन में रेबा वाला जानवर का जावे। जिसे अपनी फसल खराब होभा से बच जावे। जसा की जमीन में साप, चींटियां, और भी नरा सारा जानवर रेवे जो घणा काम का है।